Jo secundu mua pulat ngë e njohjën të zotin, non credo se janë kaq intelligenti të drëngojën kush ë i zoti e të i ftojën se e duan mirë përçë i kell krunden o i qell të ngrënit.